Ia, sakafon-drô meksiky àby io ndreky irô Meksikei àby io. <hesitation> Resaka ino ma izy ity sipesialite ndrô zen̈y? Raha mampalaza irô vary aharaka ndrô raha baka an̈atin-dranomasin̈y, aharaka na hen̈a zen̈y paela zen̈y fivolan̈a izy. Irô Esipen̈y zen̈y ten̈a ny nan̈ano zen̈y ary malaza zen̈y man̈erany sakafon-drô zen̈y zio.